أولا عندي شي مكالمات مهمة مع الأصدقاء والعائلة، من بعد عنكمل القراية ديال واحد الكتاب كنت بديتو، وإذا بقالي شي وقت عنشوف شي فيلم زوين ونتفرجلو.